Raha resaky fomba fandrahoa ovy aloha da maro; manahaky ny anahy zao da endasy miaro tongolo sy vôtabia da asia patsa kidikidy, asia ranony amizay da mahazo ro añao ho ro an'aovy miaraky patsa.